Ninyenda enyama yange emare akaire kaingi etakasiisikaire obu ndiyo nindyaaho mpora mpora, ningikwaata ngiteeka hamuurro kugitarika, nikwo nguma nsalaho kataito taito paka obwerihika kuhwaaho, endi engeri eyinsobola kukwaata nkabiikamu enyama yange etasiisikaire kumara akaire karingwa, nsobola kukwaata nkagiteeka mukyooma ekikusobola kugifukya muno, nikwo obuhuka nibutiina kugijyaaho, egi engeri nesobola kumara akaire kariingwa